Yak ti namake, solana maitum mu manei wu namake kaus. karna <hesitation> ti baju santai ore' ya, ya namake paka santai ore' peile ore' ku tana pesta haa ya mamake tu <hesitation> munggaga. ton tito tera resmi jadi iya namake to one kinawuya <hesitation> ni yuma' ore' nona ti, ore' iya to pensiunan su dinas kesehatan ore' te yak mamake hari mandak bayan hari ka lima ya' mamake paka dinas ore' mamake keki, mamake tu paka maitum wu mawuro' one tu mamake lambang tan ore' ya' tina pensiun te jadi mamake apatu kapandungan <hesitation> paka tu ya' pamake te kampandunganku <hesitation> sasa na jadi ore' yak sumu gereja te pandung kutu mamake tu warna warna tu <hesitation> mo ibadah tan ore' ku tana pesta ya amamaketu paka tuune tu mamu warna to <hesitation> mawuro' wone tu batik te takame ku, ton ya' ti namake tu paka tu uwenkuswarenu minggu karna ya' to pelsus jadi ya' mamake tu tera tu <hesitation> mongase tu tera pelsus mangase mamake tu apatu kapandungan mangase ton ikami pelsus one tinantue apatu pamake ikami te haa ton ure' pesta te ya' mamake tu <hesitation> warna warna tu, <hesitation> momamu, <hesitation> maririta, teto pamakeko. jadi mopaka te <hesitation> kauya tu seitee pribadi mangase, to ure mamake tu kura-kura ta nalalei isu wakoka ahh te mangase wis wis te apate <hesitation> pinamaken ehh ta. <hesitation> nya iya' ti <hesitation>